Ɓurani kam ko ɗannodaade miino e gondiiɗo am, jom suudu am ngati ko huunde welnde. Njahdon, njiyon nokkuuji goɗɗi, ɗi on meeɗaano yiyde. Pijon njalon, nguurtinon giɗli mon. Sehilaagal mon ɓeydoo. Maa won ɗanngal belngal no feewi ngati ko ɗanngal ngondungal e giɗli, neɗɗo mo ɓurɗa yiɗde.